C'est moins encombrant, et y'a moins de contraintes.

Les échecs.

Les mathématiques, parce que c'est purement théorique et c'est un, uniquement du raisonnement.

Plusieurs fois par jour.

Pour des raisons sanitaires.

Au moins une : Proxima du Centaure.

Un moment où tout le monde serait heureux.

La santé mentale.

Les chats, les chiens naturellement.

J'ai toujours voulu être pilote d'avion, mais ma vue ne le permettait pas.